dɪɪn yɪrɪb, kʊnʊng, na fwaad yidi kwɛɛn bɪr narɪb tʊrkʊb kib yirsb, kʊnʊng iɪng na fwaad yidi kuun, yidi biir, harib, tuur kum, kib, sheri dɪɪn, ksb, shɪtɪn ysrsb ksb, sheri dɪɪn, ksb shɪtɪn yɪrɪb, ksb shitin kʊnʊng ksb shitin naa kib shitin kʊnʊng kib shitin naa kib shitin fwaad kibshiti yidi kuun ksb shɪtɪn yidi biir ksk shɪ narɪb ksb shɪtɪn tʊrkʊb wene yirub sheri diinshere yɪrɪb sheren kʊnʊng sheren fwaad sheren yidi kuuun shɪdo yidi biir shɪdo narɪb shɪdo tʊrkʊb wanen kʊnʊng shɪdo dɪɪn shɪdo yɪrɪb sharen kunnung sheran naa sheran fwaad shɪdo yidi kuuun yidi biir shɪdo narɪb sheran naa sheran fwaas shɪdo yidi kuun yidi biir shɪdo narɪb shɪdo tʊrkʊb wenan naa shɛrɛ dɪɪn shera yɪrɪb sheren kʊnʊng sharen naa sheren fwaad shara yidi kuun shɪdo yidi bɪr shara narɪb shɛrɛ tʊrkʊb wenan fwaadi shɪdo dɪɪn sheren naa sheren fwaadi shɛrɛ dɪɪn shɛrɛ yɪrɪb sheran kʊnʊng sheran haa sheran fwas sheran yidi kuun shɪdo yidi biir shɪdo nrib shɪdo tʊrkʊb wena yidi kuum shɪdo dɪɪn shɛrɛ yɪrɪb shera yidi kuun shɪdo dɪɪn shɛrɛ yɪrɪb shera wena shɛrɛ yɪrɪb sharan kʊnʊng sheran na'a shɛrɛ ɪn fwaad shɛrɛ yidi kuun shɛrɛ yidi bɪr shara narɪb, shara tʊrkʊb, wanɛ yidi biir, shɛrɛ dɪɪn shara yɪrɪb sheren kʊnʊng shɛrɛ iɪng nɛ sahre yidi kʊn shɛrɛ harib shɪdo tʊrkʊb wanɛ narɪb shɪdo dɪɪn shɪdo yɪrɪb sheran kʊnʊng sheren naa sheren fwaad shɛrɛ yidi kuun shɛrɛ yidi biir, shɛrɛ yidi kuun shɛrɛ yidi biir, shɛrɛ harib shɛrɛ han wene yidi kuun shara dɪɪn, <noise> shɛrɛ yɪrɪb sharen kʊnʊng sheran naa sheran fwaad shɛrɛ yidi kuun shɪdo harib shɛrɛ tʊrkʊb wene yidi bur shɛrɛ dɪɪn shre yidi kuun shɪdo harib shɛrɛ tʊrkʊb wene yidi bur, shɪdo dɪɪn shɪdo yɪrɪb sheren kʊnʊng shɛrɛ naa sheran fwaad shera yidi kuun shera yidi biir shera narɪb shɛrɛ tʊrkʊb wanɛ narɪb shɪdo dɪɪn shɪdo tʊrkʊb wanɛ narɪb shɪdo dɪɪn shara yɪrɪb shean kʊnʊng, sheren naa, sharen fwaad shara yidi kuun shɪdo yidi biir shɪdo narɪb shɪdo tʊrkʊb wene tʊrkʊb shɛrɛ dɪɪn, shɪdo yɪrɪb sheran kʊnʊng sheran na shɪdo fwaaʊ, shara yidi kuun shara yidi biir. shɪdo narɪb shera tʊrkʊb kʊl dɪɪn kʊl dɪɪn kri yɪrɪb kʊl kununs kʊl naa kʊl fwaad kʊl yidi kuun kʊl yidi biir, kʊl narɪb kʊl tʊrkʊb kʊl kib kʊl dɪɪn dɪ kibi kʊl dɪɪn dɪ kib dɪɪn dɪ ksb kʊl ddin dɪ kib shɪdo dɪɪn kʊl dɪɪn dɪ kib shɛrɛ yɪrɪb kʊl dɪɪn dɪ kib shɛrɛ ɪn kʊnʊng kʊl dɪɪn dɪ kib sharan naa, kʊl dɪɪn dɪ ksb sheran yidi kʊn kʊl dɪɪn dɪ kib shɛrɛ yidi biir kʊl dɪɪn dɪ kib shara harin, kʊl dɪɪn dɪ ksb shara tʊrkʊb kʊl dɪɪn dɪ wena yɪrɪb kʊl dɪɪn dɪ wana yɪrɪb shɪdo dɪɪn, kʊl dɪɪn dɪ wene yɪrɪb shɪdo yɪrɪb kʊl dɪɪn dɪ wanɛ yɪrɪb sheran kʊnʊng kʊl dɪɪn dɪ sheran kʊnʊng kʊl dɪɪn dɪ sheran haa, kʊl dɪɪn dɪ sheren fwaad, kʊl dɪɪn dɪ sheran fwaəd, kʊl dɪɪn dɪ shara yidi kuun kʊl dɪɪn dɪ shera yidi biir kʊl dɪɪn dɪ shara narɪb, kʊl dɪɪn dɪ shɪdo tʊrkʊb kʊl kib a mangim kʊl kʊnʊng na dub a mangim kʊl kunang dɪ dɪɪn kʊl kʊnʊng dɪ yɪrɪb kʊl kʊnʊng dɪ kʊnʊng, kʊl kʊnʊng dɪ haa. kʊl kunnung dɪ fwaad kʊl kʊnʊng dɪ yidi kuun kui kʊnʊng dɪ yidi biir, kui kʊnʊng dɪ narɪb kʊl kʊnʊng dɪ tʊrkʊb, kʊl kʊnʊng dɪ kib a kʊn kʊl wanan haa, wanen naa kʊl dɪɪn, dɪ kʊl yɪrɪb dɪ kʊl kʊnʊng dɪ kʊl haa dɪ kʊl fweed dɪ kʊl yidi kuun dɪ kʊl yidi biir dɪ kʊl harib dɪ kʊl tʊrkʊb lamtin kʊl wanen fwaad, kʊl wɛnɛn fwaad dɪɪn dɪ yɪrɪb dɪ kʊnʊng dɪ naa dɪ fwaad dɪ yidi kuun dɪ yidi biir dɪ narɪb dɪ tʊrkʊb kib ba dub kʊl wene yidi kuun shɛrɛ diib yɪrɪb kʊnʊng naa fwaad yidi kuun yidi biir narɪb tʊrkʊb kib kʊl wanɛ yidi biir kʊl wene yidi biir shera dɪɪn yɪrɪb dɪ kʊnʊng dɪ naa dɪ fwaad dɪ yidi kuun dɪ yidi biir dɪ harib tʊrkʊb kib. na dʊm kʊl wene narɪb na dɔm kʊl wena harib dɪ dɪɪn dɪ yɪrɪb dɪ kʊnʊng dɪ nan dɪ fwaadi dɪ yidi kuun dɪ biir dɪ narɪb tʊrkʊb kib na kʊl tʊrkʊb dɪ dɪɪn dɪ yɪrɪb dɪ. kʊnʊng dɪ naa dɪ fwaad dɪ yidi kuun dɪ biir dɪ narɪb tʊrkʊb kib na dub kʊl yɪrɪb wɪɪn na yɛbʊ kʊl yɪrɪb dɛ dɪɪn kʊl kʊnʊng dɪ yɪrɪb kʊl naa dɛ iɪng naa, kʊl fwaad dɛ iɪng fwaad kʊl kuun dɪ, iɪng yidi kuun kʊl yidi biir, kui harib kʊl kib na dʊm wɪɪn tʊrkʊb dɪ na dʊm dɪɪn yɪrɪb kʊnʊng naa fwaad yidi kuun yidi biir, narɪb tʊrkʊb kib shɪdən da tebun niyɛ a keni a wɪɪn nɪn yɛbʊ kɪ kʊl wʊ a lamɪn wɪɪn tab wɪɪn ngasheren keto wɪɪn yɛbʊ kɪ habi kiɪn dɪ dɪ daan yo shɪdo ba kɪ bɪ mang ma magnge kɛ bɪ mang haan shʊ Yamba mɪ naan dɪ nɪn yɛbʊ nɪ mame a tɛa bʊn niyɛ a kumbang na jimbs shɪdo shɪ a mang nge kə ba na fan wuni ngashare dɪ koko fadu kiɪn, kiɪn nɪ dsts dstswa nɪ tabange a tamɛ nɪ fʊctɔ Yamba wummni dʊn niyɛ yɛbʊ dɪ bwɛl bwe ba bib kɪngnɛ kɛ a dab shɪrr shɪn nangin dɪ nɪɪn yɛbʊ time a yak sham kɪ fɪ bɪ kiɪn nɪɪn yɛbʊ mifangts teeme barye dɛ tɔ mɪ a kʊrakɛn dɪrr mɪn iɪng kɛ a kakkan yamba kə iɪng ma twawe shɪ ba nwayi mini kʊ ngashare wʊnɔ kɪ Yamba a sha a yib ketsn mɪn nɪ man yam yɛ nɪ shɪ ba bwɪm ba mʊ kade ba kʊ hirr kə shɪ kwandi shɪ ba marim mar dɪ dɪrr na kʊn yeni mʊ kɛ ba ketsn ma kə iɪng dɪ dɪ yuwan mwee a bwii na fan dʊr niyɛ kɪ tɔ wɪɪn dɪ tab a kang Yamba nɪ fangts a bwi yindir mɪn tɔ nɪ dɪ dɪrr, dɪ nakɪr dɪ bwiir dɪrr a fina ma kʊ dɪya mʊ mɪ biyangshan kɪ, wɪɪn yɪlɪn mʊ mɪ fankuwɪ ma shale nɪ yɪlɪn wɪɪn a fini a mang nɪ kə mɪ fangts daan shɪ a ba wɛ nɪ fanngs shɪ a nwa katsn niyɛ nɪ mar dɪ fɪ na kata bwɛl keto kɛ kung nɪ shɪdo shɪdo wɪɪn a fani dɪ wɛ wɪɪn iɪng wɪɪn dɪ kubun kubini iɪng wʊshɛ shanɪ na yɪmbɔ kɔn na yɪmbɔ dʊ wɛ wʊ na bom a wɪɪn diks a kunge nɪ mangtɔ yaam dɪ sha na bultin dɪrr niyɛ ba nɪ kʊ kʊ wɪɪn kɪ shɛ Yamba na lamɪn fwaas dɪ dɪɪn, dɪ yɪrɪb dɪ kʊnʊng dɪ naa dɪ fwaad dɪ yidi kuun dɪ yidi biir dɪ harib dɪ tʊrkʊb na lamɪn wene yidi kuun shɪdo dɪɪn shera yɪrɪb shara kʊnʊng sheren naa sheren fwaad shera yidi kuun shɪdo narɪb shɛrɛ tʊrkʊb na lamɪn wene narɪb shara dɪɪn shara yib sheran kʊnʊng sheran naa sharan fweed shara yidi kuun shera yidi biir shera tʊrkʊb na lamɪn wena tʊrkʊb shara dɪɪn